إذا خيروني بين أنني نكون رسامة موهوبة و لا عازفة موهوبة، أنا نخيّر أنني ندير الموسيقى، لأنها نحسها تعبّر على المشاعر نتاعي مليح، تعبّر على أفكاري حتى و لو بدون كلمات. فأكيد نخيّر أنني نكون عازفة.